Eme one mai akun aku eme ngoo manga flu aku biasan reseep obat one apotik obat iwo ca laseng resep gaku bgasang ne dema kolin eme sepengalaman gaku eme inung obat demaloin hoo aku sua telu leso kat ngance sekat flu tapi manga aku perna beti beti beti pilek agu pilek aku puli resep poli resep demakoin tapi ga toe manga mempan terus ga aku pake coba pake wae kolamng poli hitu campur agu minyak kayu puti cara panden ga aku teneng wae teeng wae kolang sampe teneng selama suam pulu menit poli hitu ga sampan luan wae hitu ppoli hitu alan wae kolang poli hitu naa one ember poli hitu ala campur minyak kayu puti pur one mai wae kolang hitu poli hitu ite aku ga. Naa weki one mai weki one mia ember hitu ite ga hirup kolang de miinyak minyyak ampur minya kayu puti hitu agu kolang de wae hitu aku laing hitu langsung sehat langsung dia'a lansung dia'a eme mmenurut aku hitu aku paling ampuh flu pake wae kolang poli hitu ga campur agu minyak kayu putih eme istilan ga wo eme suan ga aku campir wae kolang agu lia cara panden lia hoo ga poli pepek sampe rewut poli hitu ga teneng wae kolang naa one gelas poli hitu ga ala kole lia hoo na ole gelas poli hitu ga naa neng sampai. Pitu menit ne atau cempulu sua meenut na na poli hitu langsung inung, inung hitu ga rutin dan pande terus hitu ding ga langsung toe mesa mesa ming hi flu.